Maq iks parõmba meelega viidä aigo uma perregaq. Et mul naid sääntsit väega hüvvi sõpro olõki-i väegaq parhillaq ja pereq ummaq, umgi mino sääne põhi- perreliikmõq ummaki mino põhisõbraq ja näidega ma viidä aigo kõgõ parõma meelegaq.